कुत्त्यां का बारे मं भी कइ आम गलतफ़हमियाँ च, जो लोकां मं पाई जांदी: हर कुत्ता खतरनाक हो सकदा - कुत्त्यां का प्रति डर अकसर यि सोच सै उत्पन्न होदा कि हर कुत्ता खतरनाक हुंदा। हकीकत मं, कुत्त्यां का स्वभाव बड्ड हद तक उनकी परवरिश, प्रशिक्षण और देखभाल पर निर्भर करदा। कुत्त्यां का सिर्फ खाना सै मतलब हुंदा - लोग समझदा कि कुत्ता सिर्फ खाना के कारण मालिक का प्रति लगाव दिखौंदा, पर सच मं कुत्ता अपन मालिक का प्रति बड्ड गहर प्रेम और बफादारी रखदा।